Mara gataas gataas waañ, gataas aw béjoow umojul maal, nukaan nubéñuwaar, ubéñuwaar ufojiir, nukando omo nubaŋ nukaan omo nukaan waaŋ wawu nu-ña nuñafudo. Ufaak, fa fusumbo faamé to, nuŋado nutaas nulogos. Galogos go goomé aw béŋaar guñéni nulogos, nuporooj guñéni, do doomé gataas. Ēli babé éjoole mé najitaas babé éém.